Maro moa roahy ñy fomba ampiasany ñy horita ñy tañany maro rey: -Manahak'anizao ñy hiarovany ñ'ainy noho hilany sakafo ho any ñy biby ho haniny ;eo avao koa ñy hampiasany azy hily hilany hany ho haniny. hiay hifandraisany aminy ñy biby hafa koa. manahaky anizao hahafahany mifindrafindra añaty rano ao. andehanany.